Chakurya cha asili cha ni irenda, yaani konasu konarulusikira irenda, <hesitation> irenda ni chakurya cha asili kuu, kwanza icho chakurya, sicho tumia gharama yakula sana ja labda kiuzwa gharama sana tukula aha, ni chakurya ambacho, au ni mboa, ambayo nimbui iyomboa vantu vingi venda sana tumia nenda sara itumiya, kwasaabu si itumia muda kutereka, na sii isina mamburi sina viungo vingi vyo terekera iiko. yote terekera imboa, au isina ufundi tuku ni fuusa vii nyire umalikile womanyire wamaikirye fuusa, no- nokangirya vii maji ko yavire vyaboha, no tereka navo ntereka vo chavirirwa vii, koona uri chabohire vyaboha, tanga uri vo chavirwe rumamani, rangi ya chobadilisha ili, koo giri, ubhagire nacho kijani sana au chiro de utange che chabwire, cheche no chavirwe,.